Raha ôtran'ny anahy moa zany a. Izaho tegna mparary ni- mparary nify mihitsiny taloha. Fa eo amin'ny indroa eo zany agnatin'ny taona raika no mandeha amin'ny mpitsabo nify. Fa amin'izao moa zany aho efa mba isaorako an'Andriamanitra fa tsy dia mihetsika amin'izany areti-nify zany koa.